هنا بالنسبه لي نرجع نقول انه مكيش طفل مدارس. في هذه الحاجه ما كاينش الطفل انه وراه مريض. ترشد الحاجه. اختراقين بالزاف كما نكونوش نحب نقرا ولا كنعجز ونوضوا بكري.وانا واحده جولتها وانا صغيره مش مره مش سنين.